Mʋ afɔ lɛ ʋlʋvi layɛ mʋa ʋlʋvi nane wlisɩ nalɛ tɔkʋ ayɩsi nalɔ osi makʋtʋ xamalɛ bikʋ yɛ kɛmaba lɛ mɛ yakʋtʋ lɛ fʋnʋ ɛgɛya ɛgʋ ɛgɛɛ ɛwlʋ alo ɛwlʋdɩ faa mɛ agbɛtʋ kɔ kɔnakpɛgɛ ɛga alo ɛgɛ ɛla la mɛyɛ enyenɩ ananalɛ ʋlʋʋɩ nanalɛ nʋtʋ nʋtʋ itɩɛ kafɔlɛ la mɛyɛ lanʋ ʋdʋnʋ ɔla mɛya la ɛsɛdɩ adʒɔ kla mɛ yɛavam edola manʋ bʋa mʋ ɩtɩɛ kɛkalɛ kɔ yamɩsɩ makʋtʋ bevani ɔmakʋtʋ kpɔ hlina belɩye la mɔnabʋɛ olʋɩr nanalɛ nʋtʋ nʋtʋ lakafɔlɛ la mɛyalɛ kʋyanʋ ɛtʋ kɔvani kɔgbodzi kɔbgɔ kɔgbɔɛtukɔ mekeme wlisɩ nye ananalɛ nʋtʋ nʋtʋ kaka kɔnakpɔ mʋ ɛgɛwlo mɛyɛtɛ eneye nɩ ulʋɩr lafao bʋa mʋ ɔsɩla atʋnʋ ɔtabɩ ɛ alɛ bʋakʋ ɔtabɩ aʒa ayɛtʋ nv ɩdikadiɛ kpaa kɔvawɔ mɔtrafa.